Han, nafa byooŋ ligiride, antiimba nyooŋa a dúniyaa, uu tti bertale, adu waamu uga a btooti mfana btída. Antiimbi byooŋ booji ndaani so uyooŋ, bari ubagi yaa usiimti wil, unan yaa búta a wi. Usiimi gibaro wil, udéti ugaŧ a wi, byooŋ, byooŋ boonji ndaani. Antiimbi so uyooŋ, wi ma gíni byooŋ ma, mboli ndi nsiim wili wabo, njali nsiimi nŋaat, a ɓaalina Mati. Idéti ngaŧ hemma, we wee tti boonj, byooŋ boonju. Usiim wili gidaaje, meesa a ɓaali wiindi ma uga yooŋ, ndu ugaŧa a hi ma win gaŧi a hú ma, bari winooni we siimni undéti, so uto wi biiŧa, so utowi séediya, so utowi, so utowi méti, wii bboonj, so utowi saant wii bboonj. Meesa hala ma umeesi bembe, ndu ugaŧa a hú ma, win gaŧi. Byooŋ boonji ndaani, byooŋ ñaa gwili gbúŋ ha mtunna bgúudi, byooŋ mbtíiti win ñaana, we gí bgúudi, winana mbun haggilo, winana nyaa firiŋo, hentele ɓalin liiti wiindi ma, byooŋ boonji dé win ñaa hal gwili gbúŋ a dúniyaa gboonje.